In, no tu, tu, jinida yua te kaa ta´auvi taka yutnu ko iyo ja janini katauvi nu ora teénte, chi iyo nu katao in tute, kata sua to vinte te kaliau viri nu nu ku janí, janí ini mada ja katao´o.